Nudujan ujun ngu ndatatu nguén niño'o ujun venguinijan oná hora, onrió menitojan inona nrio inee tu xangue menitojan nindo hora tundi'ó ujun venni tujan oni jan horate ndi'ó una hora un dia normal idii anaí.